बिलइया जानबर हुलेति फे ओइने अपने अपने मे बातचित कारतियाँ । हालाकी हमरे ओइन भाषा बुझे आउ मनके नाइ सकती मुल ओइने अपने अपने मे चाहिं मनकातियाँ आउ बुलकतियाँ बोलेसकतियाँ । जस‌ते की ओइने म्याँउ म्याउँ कर्ना या गुर्र गुर्र कर्ना या <hesitation> चिंघर्ना । अइस्तहिं बिलइयाभर अपना शरिरके अंग हलाके फेक संकेत दैके फेक बातचित करतियाँ । जस्ते मुडिया महका कान ठाढ् करलेहें या ओइने अपना पुँछिया हलैहें या अपना जिउ फुलैहें । अइस्तहिं करके ओइने <hesitation> अपना दुसरा संघरिया भरिन संघ <hesitation> सिमाना छुट्याइक तहिन फेक ओइने जस्ते मुत छिंटकके होइल या धुर कुर्छके होइल ओइने फेक संकेत छुड्तियाँ । यि हिसाब से बिलइया एक आपसमे चाहिं बातचित कारतियाँ ।